آآ وجبات خفيفة أو شيء حاول إنك تاكل يعني فواكه أو نكتر فلاطة فواكه، اللي هي مع مع حاول دخل معها الشوفان واللبن اليوناني، وآآ كوجبات رئيسية يعني تقدر تعود مكرونة والمعجنات دجاج مشوي مع خضرة أو سلايط أو سمك يعني مع رز أسمر.